Nche ekero nkosibia chianga, ekorenta amache narenta chibeseni natereka, narenta amache amange natereka, gose onye kikonyara naira roche. Chianga echi ekero nkosibia, nkosibia, chianga, na enchera chire, nchire okonyora, chire chindabu, chianga chindabu okosiberia kando, naende nabo ogotang'ana buna intwe, abange okonyora, togosiberia chianga kando, bono chianga, okonyora gose na echimwamu etokobeka kando chindabu kando, naende nchire okonyora chikorwa erangi, nachirochio etogosiberia kando, eh bono buna inche nkorenta onya na echianga nkochakera chindabu. Nasibia chiri chindabu, nasabusaia buya ase eng'encho, otasibetie yanga eri ndabu buya egoetia chindera, naanekera, namanya gocha chinge chinge ndabu nachirochio nchire omanyete echi chindabu nchiri chire ekara endabu endabu boronge. Nchire naende okonyora gose mobekete chitari gundo, nachirochio kwasibia mono mono buna intwe tobwate abana abake, okonyora okosibia chianga cha omwana kando, <hesitation> okorenta chianga chia omwana gwasibia kando, chianga chiato twasiberia kando, chindabu twasiberia kando, narenta nasibia onya na echiaye echi chindabu, chiane, echi chia abanto abanene chindabu etogosiberia kando na echia omwana kando. Narenta nonya na echiwamu bono nachi okonyora ngokorera echi chitari ndabu, nachia okonyora nkokoreria kosibia, nakora ki? Naanekera, <hesitation> amache abe amange, na esabuni ebe ororo twasibia chiaraba, nabo nkosibia chianga eh.